Rabbit, rabbit is a smart animal in the bush it listen cleanly and a stay away from any from from bad animak la can come to harm it so it always stay by itself in a terrian and then a live it's life peacefully.